Ny karazana aretin'alika fantatro izao an, dia ilay izy ohatran'ny mitsipatsipaka be iny. <hesitation> Mifanintona moa izany no filaza azy raha amintsika olombelona fa amin'ny alika izy tsy haiko tsara ny fomba fiteny azy. Dia mitsipatsipaka be izany ilay alika an, dia sady mitete ny iviny. Ny ankoatr'izay koa an, eo ilay marary kibo efa mahazatra an, indraindray izy mivalan-drà. Dia <hesitation> izay angamba no tena misongadina be amin'ny aretin'alika.